بصراحة اذا اغيد اتاكد من الشغلة انوً حقيقي لو لا وانا لو بحلم لو بواقع فاقغص نفسي او احاول انو اغوح امسك الشغلة حتى اتاكد من عندا حلم لو هذا واقع الشغلة حقيقي فاا يعني ما اتوقع انو اغلب الشغلات الي تصيغلي حلم.